Alura lu farìu capì a le persun-e bauland e fregandme cuntra le cuntra d'lur për feie capì coza ch'al e capitaie e pöi sai pa perché sai pa cume fe